هل تفضل أن تكون لديك القدرة على الكلام مع الحيوانات أم التحدث بكل اللغات الأجنبية بالنسبة لك؟ ولماذا؟ بفضّل أتكلم مع الحيوانات الحيوانات عندها طريقة خاصة للتواصل، وكل نوع منهم عنده مشاعر وأحاسيس، وتخيل لو فهمناهم وصرنا نقدر نتحدث معاهم، بنفهم شكثر هم مخلصين <hesitation> وعندهم من أفكار أما التحدث بكل اللغات الأجنبية، فمفيد وشي طيب، لكن فايدة التحدث مع الحيوانات ممكن تكون أعمق وتفتح لنا عالم جديد